मैं सोशल मीडिया दिन मा तीन से चार बार दिखुद। अर हर बार पंद्रह से बीस मिनट बितोंदू च। यू समय मी अपड ब्रेक न्यूज, सोसल कनेक्शन इस्तेमाल करदू। मि यो समय मा अपड मनोरंजन भी करदू।